يا يوبا ما في شي يخوف ترى ما في شي يخرع يعني ايه انت بس تقعد صوبي ما بتخاف انا بقعد صوب الدريشة وانت اقعد صوبي وان شاء الله سهالات يعني ما فيها شي يعني تبغي تكنسل السفرة عشان تخاف من الطيارة والمرتفعات لا لا الموضوع كلش سهل بس تعال ويانا وان شاء الله بتستانس